Kmelha pum kuaro papat kaikem a mngan ta. dok morutek tgus koma hop. kom kaelha pum kuaro papat. koma nho ogu pum kua rat. ksillom kua rat. ka nho te ke vhae ke ngaker tang a vle ngora kol kngam oguo vgum dok. Tete ko noup o vuo a vhae tkael ka lep. kom hera hop morutek karram o msok. koolop. kgo koppet. komor kuaro suku kaelik kuon morutek tgus kom kaeharom a ngaeha to ngora hop kgo kualo kek kam mmak. to kom her kaelha. Kom kaelha kam papat mang kuaro reha kam hop. ngora vovotgem e-ko ko tavlom kam hop hera mrot ngang o yis nang dok ngora kol kua ipek kaen poturvik he, kmelpun kporpor kngongae. ngua kvoking a ne ngaeha to ta vle o-ngor kaeguyang a veep ke suntang o-a tomhelang kyn ma rengmat kalo ngaiting. kam kungri kim a kolkha to edo ngor kaelha marrot tok. Kom hera ngae. kngongae tok kpan mang o ool ngara vaei o-morutek akuruk nguak hop nang nguak vokong te-kua vok ta roro. ko kud yor kun mnam dok. A yor to a roromak. Kom hera hop knonghong o kel. kmama a ye. khorgem. kaivie koppet to kom hera punpa he. Nguak punpa ngae kpan mo ool nga kaeknik. ngua pis kvokong te ko kaemik. klues nga korrop. ka sreng kngae ka me ka

E ngom gi kaeha kaol kaklem arengmat kero ngaitngaol keroni mhetor ruk ngot kais kama kaeha kam gi ka kap, ngma havae te ngota lolol otgoluk kam gia kpom mar kais ko ngora kpae kallap te amie nak kao kngae a <hesitation> rere to ma a mie na ngae yaya nang ngora kaisis tamriem, to ngot kais. Ko ngota vle kam mlom ka mlom orom kero ngaego, o konnge ngo usuol, ekokpal mang ko ngora kngae kpis mang a yamok. He tete vapnoup, ngora ro o olemik ruk ngata noup, ngote lo kat kaem a konnge, ngotlo kaem a veep to ayar, ngotla kavang a yok, ngotla kavang a too, o oolemik ruk endruk tgus ngaro mamten vang. Kaikiem nguotes, nguor paek ko ngtek tua kap tennik. Kama, ekam tok, kom hop ngae sisilu kngae mamnam arengmat kalo ngaiting, vokong te ane mheto tgivle kam kavang kero kner ngo hi o kngamngam o karakap ngaro khek kam pagis <hesitation> kmememik he, ko ngorale kat kaemik tamriem. Ngot gua vle pum a kanknao mo mnama a makuon ko ngta kavang a ho ta apam, ngom hera ka koka kaeha kngae kotok, mang agi veep va a kanknao nang ool akarkat. Eii kuaro reha ruk kom hop kaeharmar morutek, vakle enangthe o kolkhek ruk koma ngae kame korsang kar kua valngan to ngota ktar kam rere mang amie.

Mang a ngorsang to mang nglues va ngora ro valngnek koknaik ko nang amie ekmar, mor a avalngan mora a, ovalngnek ruk ngoma sir. ngota sir tete kam rere mang amie kar ovrongrhek va eriemar ruk ngata vaik he kkol amie pitgim mor. Ngot kaegom kmus mang amie ekamtok komahop, okolkhek akuruk kome korsang orsang, orsang nma vlemas ma dok. Kome lo kaisis kom kkat kaeknik pis, mavlemas ngorkta ngae, koom ngae ka vle, vle kom kaeknik mo kao pis. Nalo kaisis, marot kom, komhop kta ngae kat. O kolkhek akuruk kom, komlo kaemik mo mnam kua rek, kom ngae kaemik komnam kuaro gliel ngaro rektor, to gi kaemik togia ngongae kpis, o kolkhek ruk kom ngae ko noup o ool ngor gia ngae, ngae, ngae kat kaeknik. Kom hergi kaeknik eng ngtok he. Komgi kaeknik dok a mhel agi mngar kat kaeknik pis, to le knonhong otgoluk ngongae ko pa rek ka pun kam hera kpom kuavrik. Komlo korsang khemenk ma kolkha tang kaikiem ko, kua pot manga ngorsang to mkor mor tete, ngniik ngniik va ngang nguaro, nglues ngruaro valngan ruk koknaik. Va mang ngor tete kat, ko ngota vle, a vnek klalaut ta pis mang ngor. O mia nong ekmar kmeha kam kola kre kama srim <hesitation> a ngaiting to mang nglues kam lolo papat mang o nghek ekmar, mang ayayor, mang o tgoluk vang. A mie ka rere kota hop, ngoma ring ekmor kama, ngom sia ring pmor kama kol a kre kama ngam mang o vnek ruk. Nang tete te koppet ngang ngor, ekom tok ngiam lo korsang khemenek. Ngia korsang khemenek, ye ngae lois kam vur kaeharom a tomhel tang. Ye lois ring ane mhe to kat. Va klik, ngorer kauruvik ma taem to <hesitation> ngor sia riring pmor, ngorer kaelpun kauruvik. Kauruvik ko mkor omia kaurur ngaro ool, kaurur akre, va kaurur o tgoluk ruk kama vle kat kama kpom ngruaro nguang kuon mnam ngruaro rengmat, va amie ko ngota vle. <hesitation> ngota vlelhok, ngorer kauruvik kam vle. Vanangko a keknen to edo tluaya ekam tok ngora kaeha mo kolkhek tgus. Ngora lo korsang ma kolkha tang, korsang khemenek. Dok kuaro reha kun mnam kolkhek tgus, kom her kut kaeha tok he. Kom ngae, ngae kvok kong te kua vok tngae ngae kyor vo reha ngor le kaeharom a ngaeha langto kat. Tekam vrua pupunpa kngae ko mnam kuaro rengmat akuruk o kotok ko kuaro valngan ngta vle enang oguo mlat, kumou, makuo mvatvat, o ngmakun maeil, ko dok kua rengmat ta vle mopgek. He ngorle kpupunpa koma pupunpa tok, kua vok kam mrer he dok kmeknik pis, to ngor kat kaelha pum kuaro kut reha ruk kom kaeharmar mo kolkhek tgus enang nangga ko kua havae, te koma hop marot, a kolkha to nam regia hur, kom hera ktar kam gohe. Koma go kserpak, o nguare kpilim te kua vok ta <hesitation> roro, ngor kael aye oguo kia paei, ka eivie, kser pak kua vok naka kop pet to <hesitation> kom hera prik mo reha. Vanang kua havae kngae mang tok, mang o reha ruk mor kam vle kaeharmar. Tete kat, kun mnam a <hesitation> kolkha kenho, endruk ten, tete ngota ngaekun mna mar, ngatlua hoke. Ngat gia kokon. Ngat gia kokon. Ekam tok, ngora kaeha kaikiem o kolkhek va akolkha ka kek ta sap kngae tok, ngara kaeha. Ngora logi korsang e, ngora kaeha kam vanker ngua ngorsang va kam. <hesitation> Elekmor, mang ngua ngorsang to kuon, mor kmotpum mor he ka vle, kam vlelya, mor kam sirei, anieto ngera ngae mnam, iles o i oryel iornopaek ngara sirei kun mnam a vle to edo kaikiem ko ngot kaelelha ngot kaeha kmel kuo mang ngor, mang o papat ane vnek, anieto na kaol, ila vok nera menglol, nerakongngek. Nang ngiaho kaeha o ngere sia ring pmin hak. A ngaiting langto a ngaiting langto kama klang o relot, ruk ngom kaemik va ngoma kol a kre or mar ta le kata mur kat kaeharmar e kaelel o o marasin one kaen tgoluk ruk kam kering o ool, ngata vle kun mnam o oolemik ruk. Nang endruk, ngote mrua kaap, e klol ko gunkas ekaemik, endruk ngoldeip tel o tgoluk tgus kun mnam mar kam pet o yor, kman ovotu, anieto, va ngara tot ma ila vok, ane kolkha to ayor to na nage re kpis kun namin <hesitation> ngera pet a yorto kaikiem o oolemik ko yiem o oolemik ruk <hesitation> lyar kun mnam o lutk ekamko ye mur kael ilalo ktiek ma mie kam kap va ngoldeip ka ngamyamok ta vle kuo mang ngar. Kam serpgam a pat to te ngruasim kaeha klik. O papat <hesitation> vana ngata pagis tete, o yer llaol ngata lolmor, kaikiem o oolemik kat arhe. Ngotlo sim kut kaem o oolemik ruk lo gunkas. Eii ema papat to nangga kua re ka <hesitation> rere mang kama halger a mngan to koka oripang, kamhavae mang, khuera rere mang a papat to, her kais kotok he.